Ny fomba fandrahoana sakafo mampiboaka ilay otrikainanazy arakaraka, voalohany aloha ohatra tsaramaso, elabe izy vao malemy, de izay izy vao miboaka tsara ilay otrikainy, ohatra koa ny ataoko ohatra hoe anan-tsomanga môra malemy hely izy andrahoina malaky koa izy, defa miboaka zany le tsiron'le sakafo.